Ledde <noise> wodi gabdi, wodi kayarlahi, wodi mongorohi, won narehi, won shulahi, won durmihi, won yahi, wodi zariyahi, wodi?um wodi bo busde.